L’onestà cumpleta ntisa comu sincirità cumpleta è tra li chiù granni difetti di l’omini. ‘N’omu onestu avissi a diri sempri la virità. Chistu però putissi significari d’aviri a diri a la propria mugghieri ca è laria e grassa e chista nun fussi onestà, ma vastasaria. Nun c’è virtù senza ‘n difettu.